عادة ما باصحى الساعة ستة الصبح، انجهز العيال ونفطرهم وانجهزهم ويطلعوا ع المدارس ابتاعتهم. تيجي الساعة تمانيي نبدأ انا نفطر ونظبط أمر بيتي ونروق شغل البيت. ولو عيندي شغل في الترجمة نشتغله، وبعدين انحضر الغدا ابتاعهم وع الساعة اتنين نكون كلنا واكلين ومتغديين. وممكن نناملنا ساعة مثلا من الساعة اتنين للساعة اربعة. وبعد كدا نبدا نصحى وناخد الواجبات ابتاعتنا ونعملها ونظبط كل أمور الدروس، ييجي الليل ايليل نتعشى مثلا ع الساعة خمسة المبغريب وبعدين انصلي المغرب ونسمع كرتون ونقعد كمان شوية وبعدين اننام ع الساعة تصعة.